Way ri, ri chkop ri pongamos i más ik'o kno'j la keej i la waakx kum xuq ki'chkun chqe ixuq ke jun chik kb'i'xik nmaq rxkin kuj cha'qe puqyolb'al ki' chuknik ki'q k'am chu eqb'al jal chu eqb'al sii' are'k'ri por ejemplo li keej, keej kuj cha'qe chke kchuknik chqe i ri keej k'o rno'j wa'chi' k'o b'eey xtelb'ik chu swoon xtjyoj rb'ey wa'chi' xt'eek wi' xuqke ri waakx ataq ki' chuknik ke' qansaj ulew chij waakx ki' chuknik kno'j kjyoj kb'ey wa' ki' b'eek wi' are' qb'iij k'o kno'j xuqkee qb'iij la ak'xuq kee taq ya kuj saq rik ke ak'ko'q'iik ya kuj kb'ij chqe ya xkuj saq rik i xuq kek'ri' ri chkop ri, ri kchkun kno'j sicha'k'oli keej, k'oli nmaq rxkin k'o waakx k'o ak' k'o kno'j kb'an chqe.